Ziravorlarni turlariga keladigan bo'lsak: qoramurch, yanchilgan kenza, qurquma ,zira, kareander, sarimsoq, piyoz, chili, shirin ziravorlar: dolchin, musqat, <hesitation> lavanda, bodring, <hesitation>